إني لو خيروني نولي بالوقت أو نوقفه أكيد حنختار إني نوقف الوقت باش ناخد ر- راحتي في الوقت الحالي، <hesitation> ونركز في عملي ومفيش حاجة تزعجني.